سحابات kety la alina nan go engir neid ekora entan wer wer tole tochina مثلا kety owe jaman kogae nanga firgikany endo <hesitation> owe ngara neid to ga alig namai man neid سوستة ne galag ka kir سوستة ga نص la odirosa tolida joe namai tola dorakin kengon koffin neid toe wer wer tora koffigenan tawo laken kan goni abak lakekan gon اول laken kan goni kawei neidi wer wer toue tora jowa koffina man سوستة طريق logo سوستة ga eron tola abak lakekan goni neid toe fekina engir سحابات ta alir.